Mmh abakazi obulemeezi obu bainabwo n'abaisiki nubwo nka bunu abantu abaingi baba tibahuliiriza mukazi na muno muno n'omu muno muno mu maka gaitu abakazi tiba ah kigumire kurora omuntu omukasizi yabaza ekigambo omusaija yamuhuliiriza rundi yamanyirra eki abalize mmh nubwo obulemeezi tugi tukira kutunga obu

Abazaire abamu nibagumanganirwa habwokuba tibaine bwire rundi balemere kuheereza obwire abaana baabo n'obu bakuhika omu maka nibaikara ha masimu nibakora nibarora ebinyakuli ha mikura y'abantu abandi barora abaana nibabasiisira obwire kandi kinu nibo basobora kukihindura kakuba batungira abaana baabo obwire

Emikura ey'abantu baingi egyo ereesere obulemeezi bw'amaani muno omu buswere bw'abantu nambere okusanga abantu tibakyaheerezangana bwire abantu tibakyabaza hamu buli omu ali ha simo ye nayebaliza ebye n'ayekorre ebye enkoragana mu maka egenzere neekeha muno habw'emikura y'abantu

Eby'enyegesa bireetiire abantu baayetegereza ensi na nkooku ekugenda mbir bireetiire abantu baamanya okusoma n'okuhandiika byayegesa okubara kandi ebi ebintu nibyo ntukozesa buli kiro

Abeebembezi b'amadiini batandikireho amasomero mbere abaana baitu bakusomera kandi abandi nibaheererra n'abaana abeebembezi b'amadiini bakozere eby'obuhabuzi abaana baitu ababaire mbarubata kubi bahabwirwe nukwo barubate kurungi baleke kusiisikara

Tusobora kwerinda kupamaho kuseesaho kunagaho kasasiro ntulimirra nambere twiha amaizi nka ha maziba ntwetoorooza kurungi ntukomakomaho titukunagaho ebicupa ebikusobora kuleetaho oburofu tutukusubikaho ebisoro nk'ente n'empunu

Obwire bwa kovidi abantu baingi bakaleka kusoma abaana baazara balemwa kweyongerayo abantu abandi emirimo yahwaho abaana amagezi mu mutwe gaahweramu kimu

Abaana b'obwisiki omu kicweka kunu nibasanga obulemeezi abaingi nibalema kusoma mu masomero kandi nibaba batabuzirwe byetaago oihireho ha bw'ebisimba ebibi noosanga omwana arugire mu isomero ali mu kyaro oku naakora ebya ebitasemeriire kandi takutunga obuhabuzi oburukumara hakumalirra omwana omwisiki ogu noosanga atwaire enda akyali muto kandi atarukusobora na kurolerra mwana wenka rundi buli naasagikwa abazaire be

Okwekebeza kwa buli kasumi ha bwomeezi bw'omuntu kiine omugaso gw'amaani muno nooba nooyetegereza kumara obusumi buti obwomeezi bwawe bwemeriire buta nukwo kikukoonyere kukwongeramu amaani mu kwerinda kw'obwomeezi bwawe butakwatwa burwaire

Abantu ab'omu kicweka kyange emirimo ei bakukora niyo enu abakukira obwingi nibalima nibapangisa ebisaka nibalima ebyokulya nibamara nibatunda nibaihamu sente abantu abandi batungire amatungo nk'embuzi enkoko abandi nibatunga n'ente oku hoona nibaihayo sente

Omu biro bikuru tusemererwa tutimba amaka gaitu teteekaniza mbere tukuliira ebiro bikuru tugura enyama tucumba tulya oburo tusemererwa muno

Abalimi b'omu kicweka kyange nibalinda ebimera byabo bitakwasirwe ndwaire rundi bitaliirwe buhuka obu nibafuuhirra n'emibazi ei etali emu n'emu

Obu mba ntakabyamire omu ka mbanza kuteekaniza kutegura ebintu byona ebinkozeseze kwiha nyenkya kuhikya rwebagyo byona kurora nabiteekaniza omu biikaro byabyo tuteekaniza kumalirra kulya tumara kulya twesorooza n'abaana tusaba hanyuma y'okusaba buli muntu ogenda mu kitabu kyawe obyama

Abantu b'omu kicweka kyaitu abamu kutaba n'emirimo kireesereho obulemeezi bw'amaani nambere okusanga abaingi bacwiremu kunywa amarwa gonka abandi baacwamu kugenda kukora ogw'obusuma abaisiki baacwamu kugenda kukora obwa malaaya ekyaro kyaburwa abakama ebintu byasisikararra kimu

Eby'enyegesa by'emikono biine omugaso mwingi omu ihanga lyaitu lya Uganda habwokuba abaana abaingi nibasoma kandi nibabura emirimo baitu omwana obu arukuba asomere omulimo gwe gw'engaro nikisobora kumukoonyeera kurugayo omuzaire okamutandikira eky'okukora asobora kuba asomere nk'isoke asobora kuba naaba asomere nk'ekyalaani asobora kuba naaba asomere ekintu kyona eki arukukozesa emikono ye n'omutandikiraho eki asobora kukora kandi naayeyemerezaaho nyenkya noosanga ali muntu w'omugaso

Mu bwire bwange obw'okuhuumura kirungi ndora banywani bange tulya twegonza tusemererwa tuzinamu tugenda mu bicweka ebitali bimu kwegonza

Ebitebe ebyo bisoboire kuleeta enkoragana enungi hali abantu nookusobora kutunga akatale ak'ebintu muno muno abakulima bainiire akalimo nibatunga akatale ak'ebintu byabo bakuba balimire kandi ha muhendo omurungi muno

Obutaba na mirimo mu kicweka kyaitu kuleeteriize abantu baingi muno kukora ebintu ebitasemeriire abandi bamaliriire beeyisire habwokuba nibarora tibaine mirimo abandi bajoininga ebikoosi ebitali birungi omu bwomeezi bwabo kurora barora nkooku basobora kwebaisaaho

Enju yange kugirinda neeyera nyeyambisa kugisingorra tumara kusingorra tusiimuura n'amaizi aga buli kiro n'esabbuuni ee eya buli kiro ey'ensaano nukwo orole noobinga obuhuka obu enju yaawe kwikara eri nyonjo

Obu okwoga buli kiro nikikuyamba kwetantara endwaire ezikuletwa oburofu kwetantara enziro kwetantara kununkirra abantu abakuba bakuli haihi naiwe kuhurra omubiri gugarukire buhyaka

Abantu baruga mu byaro kugenda mu matauni kuserra emirimo habwokuba noosanga mu byaro emirimo terukukira kuzooka mu byaro haliyo kukira muno emirimo y'obuliisa n'emirimo y'okulima kandi noosanga abamu nibaba bataine mataka g'okulimiramu

Miringo nyingi y'okulinda enju yange niikara neeyera nk'okugisingorra okugisiimuura kandi enju eyeekuba etali y'okusiimuura itwe eh enju ezo tusobora kuzihoma ntukozesa obusa bw'ente

Kintu kikuru muno kwetantara kukozesa ebintu ebitasemeriire kukozesebwa abantu aba aa kukozesa n'abandi habwokuba ebi okuba nooye nooyetantara ku kukozesa ebintu nk'ebyo kuwetantara kukozesa ebintu nk'ebyo n'abandi nooba nootangirayo endwaire eeee endwaire nyingi endwaire nk'ez'omubiri n'endwaire ezindi

Ebikoosi ebibi nibisobora kusiisa kwega kw'omwana habwokuba byo nk'okunywa amarwa omwana obu akutamiira nyenkya takusobora kugenda ha isomero kyamanyisa emisomo ye tekugenda mu maiso ebintu ebindi mbimurabaho habwokuba tasomere abaire atamiire naayebwa ngu nyenkya aine kugenda ha isome

Omu ka owaitu tulinda ebyokulya ebirugire mu musiri bitasiisikaire obu nitubyanikira ha musana rundi nitubiteeka ha itunguru ntubicumiikirra n'omwika ntubiteekamu ekisura obwire obundi ntubiteeka mu fridge nukwo bisobole kwikara kurungi bitasiisikaire

Emikutu egi ereeteriize abantu okwahukana mu maka abandi batandikire kukopa ebi bakurora ha soso midiya nibabirora nibabikopa nibabikozesa osanga amaka gasiisikaire

Okusaba kutukonyera kutunga obusinge habwokuba tutunga o okuguma mu bwomeezi obu ntunihira ngu busaho nsonga ey'oruteekerro eyeegumangaine eyeetasobora kuhwaho kandi twongera tuteererwa okuganyira bagenzi baitu nukwoo tusobole kutunga obusinge mu biikaro byaitu

Ekyokubanza twine kusaba Ruhanga akatuha amagezi ag'okulinda amaka gaitu hanyuma kwetegereza muno ekireesere obuzibu mu maka kintu kikuru kwetantara ebigambo

Omu ka owaitu ebyokulya ebirugire omu musiri kurora tibyasiisikara tubyanikira ha musana byoma tubikoma kurungi tubyahura omu nguli rundi tubiteeka omu kicweka ekyomere ekitarukufuka muno nukwo turole ngu tibyasiisikara

Nyowe n'ab'eka yange ninsobora kwerinda omuswija gw'emibu kurabira mu miringo ei abasaho rundi abafumu ei bakuba baturagiire nk'okubyama hansi y'obutimba bw'emibu n'okwetantara amaizi agakutungeera haihi n'amaka gaitu nk'ebiigaana

Abaana nitusobora kubeegesa eby'obuhangwa bwaitu okurabira mu kubigamba nka ebisoro emiti ensozi hanyuma y'okumara kubagambirra abaana ebintu binu obagambire emigaso yabyo mu kicweka

Twina ku ku kwoleka abantu abo abakusekeereza omuntu omulema okamugambira ngu obulema tibabuseka kandi nn nawe owaakuseka ogu obwire bwona naasobora kuba mulema obwire bwona nooba mulema so tose tosemeriire kuseka omuntu omulema kandi obu okuba noomuseka nooba nookora kubi muno mu maiso g'abantu n'omu maiso ga Ruhanga

Abantu bakira muno kuhuuliriza rreediyo abandi bagenda ha mikutu eya kalimagezi abantu abandi barora tiivi kwihaho amakuru

Oburungi obunyakuli mu buswere hagati y'omusaija n'omukazi we bonka noosanga nibakorraana hamu nibaikirraaniza hamu nibahanuura hamu kandi n'obu barukuzaara abaana nibaboororra hamu hataroho ondi weena anyakubatahataahiremu nibaba mbaikaranganiriza hamu mu buli kimu kyona

Ebirungi ebinyakuli omu buswere obw'abantu ababiri omusaija n'omukazi nukwo okukwataniza oroosanga omusaija n'omukazi mwikirranganiize numwetegerezangana numukwataniza kandi numukorra hamu ebintu byanyu numwimukya abaana banyu numubasomeseza hamu buli kimu kyona numukikorra hamu kandi ekii ekirukutalubaniza nikyo kusanga ngu tumukwikiranganiza aho noosanga abaana balemerwe n'okusoma abali mu ka baikaliire banu bafookereee batamiizi habw'okusanga ngu omusaija naakora ekye n'omukazi naakora ekye so kyakubaire kirungi muno omusaija n'omukazi okukwataniza nukwo barole nibatunga eka enungi n'abaana abarungi aba nyenkya

Noosobora kwerinda omuswija gw'emibu kuraara hansi y'akatimba k'emibu n'eka yaawe n'abaana baawe boona kandi n'okukinga kara enju n'amadirisa n'okuhungya ebinyansi ebiri haihi n'enju yaawe n'okwihaho ebiigaana by'amaizi

Enju yange ngirindisize kugisingorra buli nyenkyakara kandi n'okugisiimuura n'amaizi n'ekikoba nukwo ikale eri nyonjo